A m'piazìu da mat le espresiun d'algebra, rizolvi i problemi dë geometria e tüta la matematica ën general, a m'piazìa perché al era sempre 'na sfida për mi arivé al rizultato giüst e cula al era la sudisfasiun pi grosa